<hesitation> මාළු හැරුනම ජලයේ ජීවත් වෙන සත්තු කව්ද කිව්වොත්, <hesitation> ඇත්තටම විවිධ වර්ගයේ සත්තු ඉන්නවා. අපිට කියන්න පුළුවන් <hesitation> මුහුදු සිංහයෝ, එහෙමත් නැත්තන් <hesitation> කැස්බෑවෝ, <hesitation> ඉබ්බෝ, <hesitation> කිඹුලන් වගේ සත්තු. ඒවගේම <hesitation> ගෙම්බෝ <hesitation> ඒගොල්ලොත් ජලයෙනේ ඉන්නේ ගොඩක් විට. <hesitation> අනිත් එක කකුළුවෝ. <hesitation> තව, ජෙලි ෆිෂ් ලා කියල අපි කියන්නේ. ජෙලි ෆිෂ්. <hesitation> ඒවගේම කොරල්. කොරලුත් ගොඩක් විට අපි <hesitation> සත්ව කාණ්ඩයක් විදියට සලකනවා නේ. <hesitation> ඒවගේම අපිට කුරුළු විශේෂ වගේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. <hesitation> පෙන්ගුයින්ලා, එහෙම නැත්තන් තාරාවෝ <hesitation> හංසයෝ <hesitation> ඒ වගේ අයත් <hesitation> ජලයේ ඉන්න සතුන්. ඒක නිසා එහෙම බැලුවම මාළුන්ටත් අමතරව, ජලයේ ඉන්න ගොඩක් සත්තු ඉන්නවා.